Eee ny tagna moa zay ny famakia ny voanjom-bazaha zao <noise> alay a apetrakinao tany eo la kaponao amin'ny tagna la vaky la misaradroy la hitanao ny voanjobazaha anatiny ao.